Ayaa iɭũũ imieŋe, iɭũũwa imieŋe. Moiniġazuni, ñásoo wameɭoyae kúdomp, nákuntau. Méġambuɭiźi, doehameḃay e- e- reĵim, kaɭoaminirẽe éñineɭiźi, eñuune, ézambala móimiendema waw. Moiniġazuzuni kúdomp, ákuntau oine ámiliale amooġo oini bíḃi nayakafiaŋ. Níñasoo nuġuɭoeśee etamalanźa, domufe ezuno, éɭiźo mufe wakay, éɭiźi reĵim. Aaa ézambala, etamalanźa, eñuune, sóhaŋeɭiźi. . Iɭũũhe ñásoo kupiawa, sonuġuemeloos, muġueloeñuune, eviasu, eee- étomolo. Siɭũũ síhi niyaŝe- yáŝeŋaon sóruwahem. Eviasu nétomolo sónuġuiniġotianiġaruy, niŝee édi. Kátianiġaruy, nuġulõhe níḃuleġamo purġaɭo ámilihe aɭeboḃuloos éñineɭiźi. Soiniɭũũwa, índema eviasu, étomolo, eñuune soiniiɭũũ sóñasoindema. Kolesoinearẽhe, elesoinearẽhe éñineɭiźi. Íġure niŝahe sórerumunda yáŝeŋaon, yáŝeŋaoni, áseźoi, kambukere bíḃi. Íisihi soiniɭũũwa índema kainiareŋ éñineɭiźi aɭebulomerelle. Eviasu, eviasu nuġuna buḃaane. Oḃayueviasu, nina eñuune. Síhi soinii oḃayu ene e- e- tõk- eviasu, eñuune soniɭebuḃaane kaini amooġo naṗa núġuseġa kadoġana, étomoloi inee bón ífiġiḃa? Ũũ.